बिलियन कईयन परकार के होगाई चे जैसे सेर। रोयल बंगाल टाइगर, तेंद्वा, ब्लेक पेंथर हीम तेंद्वा। धुमिल तेंद्वा, जंगल बिल्ली, सुनहरी बिल्ली, तेंद्वा। बिल्ली, संगमरमर बिल्ली, रेकिस्तानी बिल्ली लिंक्स। कैराकल प्लास बिल्ली और भी कईयन तरह के बिल्ली। पाईल जाईचे अलग अलग तरह में अलग अलग पाईल। जाईचे और थंदी छेतर में अलग तरह के बिल्ली पाईल जाईचे। और गर्मी छेतर में अलग तरह के बिल्ली पाईल जाईचे।